जू हमा बर्तन ध्वांड वाई मशीन ची ऊ भी बिजली द्वारा चलन अर वेमा क्या वोन वेमा भी टीम फिक्स वन अर टाइम फिक्स कणो पहली हामु वे सेलेक्ट कोण पंड की काती टाइम मा हामु काती बर्तन ध्वांड अर वेमा हमा नलका फिट करयु रन अर फिट करयु रन ता हमुन वे नलका ख्वोल दयोंड अर टाइम फिक्स कर दयोंड अर वेमा हमुन सर्फ डाल दयोंडया डिश ध्वांड वाउ साबुन या सर्फ डाल दयोला अर वेमा टाइम फिक्स करके उ ऑन कर दयोला ता जन जन हमा बर्तन वोला ता वे बरतना हिसाब से वन-वन उ धवे के भेर निकल जोला।